سولر سسٹم دنیا مین آلا ہے جکو سورجا پر کام کری ۔ جڈ لائیٹ ھتی منکھین لائیٹ استعمال کرتی جیون دنیا طریقی کرتی گلی سولر سسٹم بہ طریقی کرتا گلا پکھڑا پر آم منکھین کونی ھتا کین کین وڑلی منکھاٹھ ھتا ۔ جڈ مانغائی ھتی تو مانغیا شیا ملتیاجڈ سولرسسٹم نوی نوی آلی سروع ھتی تو پچھی آھستی آھستی ودتی گلی ظاعرہے جڈ پکھڑ ء جڈملکام ستی ھوی تو غریب منکھین گئی امین غریب تبغی سہ واستا راکھون چھون ۔لائیٹ تو ھتی تمان تہ پاکستان جی لائیٹ جی خبر ہے آدا کلاک آوی ء ڈو تین کلاک جائے تقلیف تو ضرور ہے پر جون سولر سسٹم آوی پلا دنیا اوم قافی فائیدی مللی ھی تو سولرسسٹم ایون ہے جون لائیٹ ہے بینٹری چارج اوا سورجا جی ذرعی کشش کری چھےء کرنٹ گئی چھی بینٹری چارج کری ۔ بلف ھلائی چھے آپنڑ ۔مبائیل چرج کرین چھی آ پنڑ بلفین پکھین ھلاوی ۔ پکھئن ڈن سجو پلا ھلاوی نولا ری ء بیلا ری آپکی ۔ آج کل ایسیا ،پکھین، بلفیء ایرکولر آتی گلی ٹھڈی ھوی ڈئی ۔ ھمین لائیٹ اتری ضروری کونے جکا منکھان ٹھ لائیٹ کڈانیآج کل سولرسسٹم پر آوی پلین سولر سسٹم ائون ھے جڑی آپکی لائیٹ نکو کوڑ کٹ سگھی نکو کوڑ کی سگھی ۔ قدرتی اللہ جا ڈنیڑا ھی جکو آپان فری آنرجی ڈی پلا سورج ضروری ھے کان تو اوم پکھی پکھڑ جیوت ریھہ پلے سورجا بنا کئین کونی ھی ۔سورجا ھر شئی ھے سائیئسدانی ھا ھک پلیٹ ایجاد کرلی ھے ۔جکو آپان لائیٹ ٹھاتی ڈیچھی لائیٹ تو کڈھن ھوئی تو کڈھن کونی سولر سسٹم تو جڈ جا ئون چالو کر سگھون مبائیل چارج کر سگھون ء ٹی وی چالو کر سگھون ڈجی ایڑی ڈوائیز چالو کر سگھون ۔ سیاری مین رگی بلفین بارون ۔ اناڑیم موٹا فائیدا ھے اوم پکھین ایسی ھلائون پر سمسیا وڈنڑی سے تپش جام وڈتی گلی ہےٰء منکھئن بڑی مچھیے پلین سولر سسٹم وڈی پلا ءبڑین گھٹجی پلئن اوم نقصان ھا ہے تو منکھام خارسی جی بیماری وڈی پلی ائی سب سولر سسٹم جی کرتی ھوئی پلی ۔ سولرسسٹم جی فائیدی ہے پر نقصان جھام ہے کجھ ایڑے منکھین ھے جکو گیئی سگھی

پکھین پر بستی روٹی وغیرہ کھائو پریواراس بات دجی کرو باقی گرمی جی موسمی ڈاڈی لوء لاگی منکھ بار نکر کو سگھی جیکڈھن گھرا سی بار جائی تو مونھن پر کپڑی باتی جا کان تو ایڑی کوسی کوسی لوء لاگی تو او کپڑی بانتی جا ہے <hesitation> جڈ واپسی اوی تو ایڑی گرمی آوی تو جڈ واپس آوی تو سقون تو ھوئی ۔ سولر سسٹم لازمی لگایڑ کھپی اوس بھڑی بھڑی بنڑ پوکھنڑکھپی <hesitation> تو جیون برسات برسی تو پوری پوری ء گرمی بہ پوری پوری ھووی ائیں تپس گھٹ ھوی۔ تو آپان فائیدی ھوی ءنقصان بہ نہ ھووی ھا سورجان چھکی چھی جون چکمک کئون چھکی چھی ایون چھکی جد آپان گرمی وڈیک میسوس ھووی لاسٹ سال گرمی جا ٹمپریچر جام متھی گلا ھتا منکھئن کوسی ھوا ھتی پکھئن بند کرتی بیسی کا تو پکھئن ایڑی گرم ھوا ھتی جو بیس نہ سگی <hesitation> ھوا ایس گرم ھتیا بنڑیں گھٹ ھی تو سورجا جی روشنی تیزآوی کاربان جام وڈی پلی آکجسن گٹ ھی ایس کرتی سورجا جا کرڑا زمین نیس تکراتی واپس اوزون لیئر سے جکو اللہ جی قدرتی سے واپس آوی چھے کان تو اٹھو کاربان ڈینھیو ڈینھن وڈی پلی این آکسجن گھٹ جی پلی جکی سے کرتی ڈجی تو آپون گاڈیا دوا ڈئی پلیا تو آپون ٹھواڑون کونی اوا کاربان پردیوس کری اوم آپڑا ماحول خراب ھووی۔ ھیک رگا سولرسسٹم کو ہے ماحول خراب کرنیم فیکٹرییا ، بٹھے جکی مین ایٹا نکری چھے، خراب گاڈیاائی سب ماحل خرابکری چھے۔ جکو ویکلس رگا دوا پلا ڈی آپون پیسہ بچائو پر آپون ایدڑنسل جا نقصان کرن پلے۔ آراڑی پڑیا ایڑیا گرمیان سی سگی اوی اگی سولر سسٹم گھٹ ھتا این گاڈیا بہ گھٹ ھتیا تو پیرین موسم بی ڈھاڈھی بھلی ھتی ایا آئینڑ پچھی ملکا جئ موسمی فرق ڈن رات جا ھتی گلا ۔جی برسات برسلی تو جکی برستی رھئ جیس تائین بوڈھ نہ ھووی جیکڈھن نہ برسلی تو ڈھوکاڑ ھتی جائی ۔ بوڈ پلڑی تو سکراٹی ھوی کونی۔ اھا سب بنڑ لی کرتی بنڑا سب مچھتی تبھا کرتی ھمین کو بنڑ گھرا آھمی ھی، کو پکھی ھی، ھمئن کو پکھی ھی اوی پرانڑی نسلا جی پکھی ھمین ریلی ھے اوا گجا اوی طوطے ھمین ریلی ہے۔ چتون کو وڑلا ریلا ہے۔ جھرکی ھیکے قسمان جی پکھی ھتی اون ھمی گھٹ ملے چھئ۔ کان تو پکھی جکو سٹھی بنڑی ھی کونی ھمین آپون ھیک کرلاٹھے بنڑ ڈیکھلے ھی ۔کا تہ اون بنڑ جلدی موٹے ھئی چھے۔ اوم آپان فائیدی کو کونی ھی اوم بیماریا بہ ودیک ھئے چھے۔ بس اہن کلرہ مین اگی چھی جڈ آپو او نیچے بیسو تو کو فائدی کونے الٹے آپان بیمار کرے۔ اوم دم اے جی بیماری ھوی چھے این او پر پکھی بی کو نیسی کا تو پکھی نی ضروری ھے اے ملکا لے ۔ایس اپان نقصان ڈیلا ھی او پچھے سولر سسٹم بہ آپان نقصان ڈئلا ھے۔ اے ڈونی شیا برابر رول ادا کری پلے ۔ بنڑی جی گھٹجڑ این سولرسسٹم جا وڈنڑ اے آبھوائے جام نقصان ڈیلا ھے۔ سولر بھلے لگائوا پر بیڑی بنڑین لگاوا سولر جی فائیدی گیوا اوپر ٹی وی ھلاوا پکھین ھلاوا ،ایسیا ھلاوا اللہ جی ترفون فری اینرجی ڈی چھے ھیک دفا خرچ کرنا پڑے چھےسولر سسٹم این بینٹر پچھئ ھلاوتے ریوا جیستائین کو خراب نہ ھوی پچھے نہ اوجا ٹکس جون لائیٹی جا بل برنا پڑی چھے پر ایے سولر جا نہ بل ھے ۔سولر سسٹم جی فری اینرجی ملوڑو ھے ۔سائینسدان کئی چھے تمین شیا ودیک استعمال کرا اے شیا تمچے لے ھے۔ سائینس دان پیسی کمائی چھے اوئ کمپنی لے اوم فائیدی بہ ھی نقصان بی ھے۔